Ny loko volomboasary indray a dia midika, ohatran'ny hoe manana ho avy mahafinaritra izany ianao rehefa mahita loko volomboasary e dia ny hanamarinako azy koa ny filoham-pirenenanay io no logo-any dia tonga izy no ao an-tsaiko vao maheno hoe loko volomboasary aho